Kullel galle ngel ɓurmi yiɗde rewnaade fof ko rawaandu. Ngati rawaandu ina addi joomum no feewi, janfotaako. Kadi ina waawi reende galle no haaniri ni, danndu ma e bone wuyɓe, ɗoftu ma kadi, kala to mbaawɗa yahde.